Nde oriri le wu beli e gbene weh gbenu ki oma ku nyin, o'dzang dzang yi babab oma kur kuor, and akubo e’ oriki dzang biyin puat okuor, okukuor binyin enkue okukuor bengbe, okukuor kira, okukuor bike biele lebiele, okukuor e’ bi ke buab self iri kur le okubo but muan akekue linenu alie ntem onenki neninenu. but akubo ari nlenten ayi che akalue linenu, e ri che ntefe odzang akubo e'bema pie weh libe nyin, oyuo che be dzang mom ow'eh beyuyuel eji aye ariki yur le e mor le kenkuo, ofiki che nenu ki nyere akubo ari li lenu ayi che odzang dzang okukuor yin ayi okpe okuor, e mal e pieweh nyual e yuro yuor nyuam obubu olulue obu, akubo opiemom abubu le liyel, akubo apie mom ayikiyibo le liyel, akubo apie mom apie binyin abe efe ko pie, akubo akenken le agbenu akakoki nde ori le akubo, oriki zang binyin abibi me orue che ehi nyenu e gbenemi, e'h mpie weh ntuo akubo mi nwar e'nu, akubo ari le benpi apie mom otori bibe nyen akubo ari ri le nyuam, ajubo apie mom anenkinenu nde ori ri le, weh ofe liyi oyuro e momo yi mpi mpomo mbarki akual A're mbor bor fina aya le beka nyi nu nyinu ye e mila shim shim because apia la pie nyuor nyuam lebiyiam e mior ami ye mbor ye mual eri abi mpie bieli nyin ye nluelo lishani akubo, lishani akubo lu dzodzo, before ki obuon okubo ki e yurue nyuam omal okel orem, okelkel orem mpie okubo ofe kpekpe kpero api okubo o'ctchap etchan mpi oku omal opie e e e kie le binyiam e miir eruom womo before obuo wu and oshe obuong wu olie wu areto ogberue, olie wu jijiji ofi lie wu a're okil orem wu che okekel orem, olie wu oguom guom che, orem awa nkile awa libi ke nriki pie libong nchi buong okubo awe e’ wa le bempi kpekpekpe, mpipie bam, mfe fe wa, mpie mfe le okubo le labababa a're mbobora mpupuro, a're lie mpupuoro nkap mual owami, nkab kab mual ngal gal e'e’ nchi ruab le nyin le obe le yi nrua be benyin le obe but yi ngaligal e’ e rimiri nyuam, le oluena ayi mbubora yi mriki ma ehi puoro ntuob tuob e'kanu wa nyi tue e bore mu ki e kanu a're ki mfe molo nyin ofia Ke akubo e’ are ki nkuel kuel le mpi gbe gbe gbe nyour yur mboriki boro muan, akubo e yi abore nri nke okubo e myal le e lue miki puro nki akubo mual ke akubo are ki mfe malo olenu yi abore mi lw bempi abor ka bour wa puat, nri ki ma chi pupuro e'ma chi ki le muan esukuel e muan ami ki muan ama wushu wushu ke akuo mwan, mom ari ke rue che akubi e chi okua egu ekuan e pialue nyuam opielibom ke oma chi pie yi bigu abi mi mpipie abia, biririe mu binyuam, ye piale ayi nkueli egu, and mi mpiepie akubo e, apiakapie le mpi awe nyuam afi luo le mpu awu be, yinperi mpiayi mri ki pie te te te ade adzang mi liyel are mbubora mbibi che akubo afika mom linenu lekekuo, but akubo akie ki mom lenenu le kekuo akubo apie pie e yur e'yur nyuam le kekuo